انا في رايي أنهم الـ الأطفال نتاع ناس زمان يعني خمسين سنة <hesitation> من قدام كانو عايشين طفولة احسن من لي راهم عايشينها الأطفال ضرك، خاطش ماكانش عندهم الانترنت ماكانش عندهم الشاشات لي يـ لي يـ يلهوهم. كانو عايشين طفولتهم. <hesitation> بمعنى الكلمة، كانو يخرجو برا، كانو عندهم ألعاب، كانو كانت الـ الألعاب هاديك و الـ و الـ من يخرجو و يديرو صحاب و يلعبو مع بعض هاديك تخليهم يـ <hesitation> تخدم تخدملهم مخهم، يخـ يكتشفو ألعاب جدد، يعني ما مهما كان ما عندهمش الـ الإمكانيات بصح يخرجو لعبة من الامكانيات القليلة لي عندهم. هاد الشي يخليهم يخدم يخدمو مخهم، يخدمو الملكة الابداعية لي عندهم. <hesitation> كانو يخرجو يلعبو برا تسمالا دايما كانو كانو يـ يجرو كانو دايما يتحركو بصح الـ الأطفال نتاع ضرك مساكين ما ما يخلوهش أهلهم يخرجو بزاف دايما قاعدين في الدار دايما عندهم الانترنت راهم دايما يشوفو، ما ما يخرجوش يد يـ يلعبو و يـ و يتخالطو مع بزاز صغار ، ما يتعلموش حوايج جدد، ما يعلموش ما تعلموش يخدمو مخاخهم بزاف خاطش دايما منعزلين دايما وح.